استرالیا ته د اروپایانو راتګ د یو زره اوه سوه او اویا کال څخه پیل شو، کله چې انګلیسي سمندري افسر جېمز کوک د ختیځ ساحل ته ورسېد او دا یې د برتانیې لپاره ادعا وکړه، خو باید یادونه وشي چې تر دې مخکې، د استرالیا بومي خلک په دې وچه کې ژوند کاوه.